S'a së stupa ën lavandin al e ün prublema, ma lu rizulvuma, pìe ël dëstupalavandin, bütu lë stupun al lavandin, tire d'acua almenu meza vaschëtta e pöi tire via lë stupun e ënpresa cun ël dëstupalavandin cumincia a pusé e tiré, pusa giü, tira sü, pusa giü, tira sü, tante volte fin che cuaicoza a së dëzbloca